I mea ke olokeʻa e hoʻokaulike aku ai i nā poʻe kamanā a i ʻole nā poʻe kūkulu iā lākou iho, iā lākou e kūkulu aʻe nei i luna, i kekahi mea. No laila hoʻohana ʻia ke olokeʻa ma ke ʻano he alapiʻi a pīnana lākou i luna i mea e hoʻokāhua aku ai i ko lākou kino i ʻole neʻeneʻe nui.